Ny haiko avao aloha volañiko satria za tsy mana fiara: i vatabeny, motera, da pne efatsy, da ino koa <hesitation> dia asa eky fa mbola mieritseritsy <hesitation> ny vôlany, ny fray, da <hesitation> diasa mbo mandiniky eky za da misy koa fray da familia boribory, vitesy da zay fa tsy haiko lay.